Apung azi, wa pung azi wa ya ni ibeta? Ibi injuara, ahabi- injuara? Injuara gbo̱do̱gbo ya, but injuara arege cala tsung yela no̱ kie kie zopu me. Wa tsung yelatearege. Wa-tsun yela kruabi bi. bi injui juara ya. Wa tsun yela arege. Ala homi stung ade stung ade orame ola ya̱ ni injuare ge tame waba si aribeste onu na deta opu de kimi zenzen zi. Yusti Ayimeze ame awa kimizenze izadey ayefia me. Alimime kale alorizi onyonyi wa tsa tsa onu nua ha yorame wa tsa tsa wa me. Kalami nukana alama tsor alena me, anha ba yo̱ aki mimeim eme namba yor kala lorizi ame na ma ya. de ne chu me kaleje kalaror nam kps aba yor akim mimiem me. <hesitation> Aka weje ade onuru ana ha nyor meya, kali mezi ojuju aname, inakakaki ichicha owowa me. Ibinu quowi, na kwa nie fia kali gudu inyi nyi wa tsa tsa ne ni a qui makwo; kpimezi me. <laughs> No be say wa tsi tsor meme ta onu nu me ya. wa chuenze wa yeya, makwinyi na wi chicha ong. Makwinyi na wi-chicha ong, makwinyi na nyaw onyonyin. Kalam na me, ma wichicha ong yana but kala ababim ayo me onu na ma ya onu na ma ya adeneje na ma ya ade na arror na ma nyi anu kale na yor alena me. Meme kpa onu nam va nyi mimem onu nimimem tsi tsi kpa aba nu kalena yimezi alenanong. <hesitation> Mezi, yi na nj mezi ne- kpari. imezi iziza iziza nei inangong ne-akpari. Yina nitsi, yi na noru- ofru- fru yina- no oku. yina ne eden, yinano inzi- idangbla, yinani inzastur, yinani inzastur, yinani ikiko watsa wa. Meizi, akpala, meizi eyi imiu mui; ya kpung aki hiu azagu. Me alusmeme, ingboru de, kor wei eje dun onu na be notsi tsi own akwa ninjaje me. Aka win-gboru adenong ya, ka weje de nong ya waba nostisi ong ya. Akwinyi inua akanya akwinyi bi nua akanya-ya, eka inua ogogo kalamina me, <hesitation> ahang nyukrwo̱ ni kalaga yimazi isiri ke, nikala ababim ayi mezi, <hesitation> yefia ofiofia iwia ke naba nyorizi alama ya tsa tsa wa nama tsor kalizenze aya watsa tsa nama ya nktsa abakpa me, kaleni ayimezi, mezi ana, iziziza kie onu na mi bua ba tso̱ na nichui kie na ma ba kobe a tsona nichui ma ha yor me.